<hesitation> lau egu, feiva holiday nabeh, christmas, negaidia, new year. Lause christmas na feivaiam beh, unabe, dirava lohiabada ena vara dinana, bona ita iboudai eda, holiday dinana badana. Iena vara dinana imoale laina, bona bese varavara iboudai baitama, baitame helai hebou, bena iena vara baita, hereva laia bona, eda va- noho, namo, dinana baita hegaegae laia, new year'ai. christmas lause na feivaiam, holiday dinana badina beh, houna be iena vara dinana. Tada, ekarada diravana ena, vara dinana, bona ita, tata eda femli lalodiai, eda hegogo dinana. Edia ana- edia- ita eda anian, taemi namona dinana. Ede bana ede bana, mai emu o asiemu toh, una christmas holiday na, tauma iboudiai na, edia femli o edia bese lalodiai ehelai heboum, <hesitation> aniani hebou dinana. Dina iboudiai o holiday iboudiai beh dia unu bamona. Christmas dinana moh, Tauma iboudiai, bese iboudiai e moalem. Ehelai eaniani heboum, dia bada o badaherea, toh emoalem badina, iboudia ema nega tamona. Una dainai laube, christmas dinana, holiday na feivaia. Lagu feiva dinana. Bese iboudai bemaim behelai beh nohobou heboum, sivarai namodia, iana vara beh sivarai laiam, haegoada namodia. Unu amo, anian taidia ti kavakava, nobou nobou belaom. Varavara aidia murimuri enohom na bemaim holiday, houna christmas dainai. Nao hanua amo o, tanodauai o hanua, idauai emaim, houna christmas ese, tauma varavara iboudai gabu ibounai emai laidiam, gabu tamonai, tame noho heboum. Ti kavakava o, buatau siga taidia tame anim, ta heitam ta moalem namo bona goeva. Ta heita henim ta moalem, ta dibam, una beh hegogo dinana. Dah- dainai christmas lau ese na feivaia. Negaida varavara haida beh, gabu idauai gabu daudauai toh, houna christmas, dainai, idia na asi edia, choice. Houna, edia gaukara gabunai o edia, Loaloa gabunai tanodauai o, overseas o edekai, houna christmas dainai, idia na doini belou bemaim bona, varavara bese ida behelai heboum, sipuni tamonai mereki tamonai baitame aniani heboum, wiki ta rua, mai moaledia ida, ma beloum. Una dainai christmas dinana na, dina hereadaena. Holiday haidia, unubana basio itam. Holiday haidia lalodiai, hereva bosiaim nao hanua begaom sori, launa mai egu gaukara dainai basina maim. O mani christmas hereva basiai, christmas lalonai, em u present idauidau bemailaim. Una dainai christmas na feivaiam. Christmas lalonai harihari gaudia dan idauidau, eka boa herau idauidaum, asi dibam tauna dan boa hagia laom, bomoalem botaim bokisiam, houna beh christmas ena namo. Christmas ai nega haidia, heirieiri o, badu o, tadogodia daudaum christmas amo, eda badubadu gau bodea, eorem. Ta moalem, ta hegogo heboum, eda badu gau dikadia ibon ta negediam, saidiai. Ta hegogo heboum, varavara iboudi emaim ta moalem, ta hegogom, asi dibam tauna dan bodibaiam christmas. Mai dibam tauna dan bodibaia namonamom. Unu amo lau ese christmas nabia na, holiday hereadae dinana christmas. Dina haidia beh basio moalem, dina haidia holidy dia beh, varavara basie maim. Badina, unabe dia, christmas bamona. Christmas beh, dina bada hereana. Varavara iboudia emaim, tamoalem, taheita henim, ta helai heboum ta aniani heboum, nega sisina o nega taidia daudau, ma elaoum mai moaledia ida. Da femli, gathering lalodiai, una christmas ese, emailaida kahikahim. Haidia madi hisi isi lalonai, tona christmas, siahuna o, daka ese eha moalediam, emaim heina, hegogo dainai. Dainai christmas lau ese na abia na, holiday, taemina namona.